Buen kunji b'ajau lo ke es chiu mani ndeu mas lo ke make lo ke batei batsajau kichꞌijiñ kauk tum'a ke kanan jui lutsjau rapu li bumu kumajang l'eje nda mamu kumajang sau par ku'uey manatsajau y rapu rajuik batsjau bat'ei kon ngujuaung limi ne ngujuaung kuas par rajui ndabai y tam y paiñ ngjaik limi re bakex bm'ujul y kuanse l'eje rajui manatsjau ne ne mamu o ne nguts'ue pa pa manatsajau kichꞌijiñ tos rajuik bat'tajau re bakex rapu peuk se kei ma mbejen y rama bat'ey <noise> kjeiñ lijiañ likiajam batseje se yit ngujueiñ kujupu rama bum'ujul napu ngunjuaung se manatey natsajau ne nguts'ue y rapu mi'ia rapu kupu bat'ey batsajau rama l'uajats ne ngujuaung pa manatsajau napu tos ya vakejep rama kja'a y mbu ne lo ke manatei batsajau batꞌejeiñ ne mamu kumajang o ne nguts'u o ne matsey y kiajai de re lo ke es batsjau ndeu mas rapu ke de ke kuanse buta'a re kichꞌijiñ nejeiñ bien kutsa'au ¿por kinjiu? Por ke es nichiñ ne ngujuaung y chiu mani ya limy kasi mas kje lo ke es xipia, lo ke es rapu re lejep aluminio o sarten rapu kara se kiñiu yino li ndipji'i. Limy skusua limy rinyijich y ra pu re sarten limy chu mani ya nipep mbanjaik ndeu mas chiu ya kje mas lo ke es mataung <noise> ya naljaiñ lo ke bat'ey batsajau ki'iajai ndeu mas y rapu se batsajau ndeu mas pa mantsajau re kichꞌijiñ njeiñ mas kutsa'au y ne mamu kumajang par manatsajau re mjiung kalaua ngja mi'ia batsajau ndeu mas nipep mbaljaung nip mbajaik chiu y chiu mani pues mi'ia kje'e pues pur mataung ya mi'ia ni'iujuñ rapu y paiñ los ke batsajau ya kutut nipep mbakat y ya los ke burua linjiat chiu mani pues ya nip mbal'u peuk maey matsajau y ni peuk bal'u peuk peuk pu limy napu ngujuaung par rajui ndabai asta nip mbal'u karer re vake mas chiu mani pur el ke bumang nake sania sarten pur manataung ya es pur xipia ya nip mbak'je jai ndeu mas se tei kje.